Mi kaa cordi defammi, cordi ko saabi so milmi min gañata ekoo fooɗo ndirtee e muuɗum koo! <hesitation> cordi yo huunde non nde min njiɗi sanne. Saka maaderema nokku amen oo Maasina yimɓe ana njiɗi cordi faa ɗoo haatata; beetee fuu ɗum yimɓe ñaamata. Sa a waawi defude cordi lobbiri sikke fuu walaa an gañata ɗum.